ഇന്ഡോനേശ്യാ ദാ ഹവമാനാ ഉഷ്ണവലയേക സമന്ഗി സിദ്ധ നമ്ചികന ഉഷ്ണബുകാ തേവാമ്ഷാ വാതാവരന പഡ़ിദി പുല। ഇന്ഡോനേശ്യാ സരാസരീ ഉഷ്ണവലയേദ ഹവമാനന പഡ़ിഓനന। വര്ഷപൂര്തീ താപമാനാ ഇരുപത് അഞ്ച് ദിഗ്രീര്ഗ മുപ്പത് ദിഗ്രീ സേല്സീയസ നഡുവൈ ഇപന। ഉന്ദു രഡ്ഡ പ്രമുകരുത്വനു പഡ़ിഓനനു। ഉനഗാലാ ഉന്ദു മേര്ദ അക്ടോബര മുടാ, ബുകാ ബര്സഗാലാ, നവയമബരര്ദ ഇപ്രിമ്മുടാ। ബര്സഗാലാഡു ബാരീ ബര്സാപുലു, കലവര പരവാഹാ ബുകാ ബൂകുസിതാ ആപുലു। സമുദ്രദ കഈതലിപ്പുന കാരണാ, കരാവലീ പ്രദേശദാ താപമാനാ, സഹനിയവാധീ പുലു।